Ámi máná ṇtóhó étọk étók ké jlúng ajid ami ekolo utu ikot imónté, aba ké étim ekpọ úkálá áke abaha ke Akwa ibọm ṇkpọn ntúhọ úfọkṇwed etók etok ufoknwed ake ábisi ké útú ikọt imoṇte ke kpọn mmá ngwọ ágwọ ami nkene ejáká eka ami aye ali ben áyon ilúṇg ékọlọ ikọd akọlọ ámi ṇbáde nṇe ánye ánye ákenám utom ké ufok ibok mbákára de akebáhá ke ilúṇg áde ámi nwng ne ányr dé nkpoṇ nkán se akédé idáhá nkébáhá ke ikọd ákọlo, mmá se nkúd mme nkpo ilúng áde ése éwíle ekpo enám mme mkpo ntélé dede, ilung áde ákede átá echid ilung idaha ini áde usun ikifọnọ usún mkbákálá ikibaha ánún adéhé mme usún ilúng enún esémia nkpo ekuok ilung etem usún ámá ámi ṇyón ṇli ilúng útu ikọd imonte nliba ke utu ikod imonte nkpọn ngwọ agwọ ṇdé sé ṇdé nfinémi